<hesitation> biby miegna ambanin'ny tany, misy maromaro mi fa visivisy amin'io fogna le fantako: <hesitation> visika, akagna, menaragna, <hesitation> de maraon-davaka, de vaonte, de vaongory.